veste et capuche

je ne pensais pas avoir un bon sommeil mais quand même

Indubitablement le chien qui est une source d'ocytocine et qui est <hesitation> en général on dit que l'homme ne mérite pas le chien et c'est vrai.

Nous pouvons nous en assurer en interrogeant les enfants, eh bien... et, et en leur demandant si leurs camarades sont, sont sympas avec eux, si, s'il n'y a pas de, de problème, notamment dans la cour de récréation.

Il y a des associations de parents d'élèves, qui permettent hmmm, eh bien de former des groupes puis de discuter entre les parents ; notamment la FCPE, qui est une association de parents d'élèves auquel j'ai participé.

Là maintenant, il fait nuit mais aujourd'hui, il a fait très beau.